Nasu manutolo ia ka esa tao oe lo ulek ta so na tasu neu fo pake nasun. So na fuan lo la'o lain neu leo fo oe nakadoto. Oe nakadoto so na tao manutolo neu leo fo losa dodofa, menit lima ta so na ne sona so'u hen le. Fo to'in pake suluk fo buka henin fo dodofa an makasufu so na bisa na'an ndia so.